A kate kte nuguku i han i niaku ko kui gno menga <hesitation> hun katun tra haku. Haku ko lala ngi tra tukui. tapla poata ko kaka singi han. Ko pipite naga man bubu tar na ko kui singi tra tsets. pipito senga rebna hana gutul katun. noni a man tukui te kui enugku. Kue la singi latu. kte nigi latu na kui nigi latu tkopis gma tra ken poata rke. ko kirsa ngi han. Akue sosop ngi. galsi enga man lbalba. A noni a man tkui te kui enguku tra man poata rke